ما عندى شى الحمد لله، أنا أبى أغيره أو شى أنا ندمان عليه بالماضى، أنا الحمد لله راضية تمام الرضا عن حياتى الماضية وحياتى الحالية، وإن شاء الله عن حياتى القادمة بعد، <hesitation> لكن إنى أغير شى، لا كل شى صارالحمد لله صار على أكمل وجه، ما يبى تغيير.